So mi laatake min tan horii e nder ndu'u duuniyaaru mi jootto e dabbaaji. Mi nyaama ɓikkol lekkol ko saa'iire am waɗa, ngam mi anndi miin maa mi tabbitintaa.